Ne muhimu mmaisha yane ninga chagua ukulia insima niinswi kuno chaneni ngachegue insima ninswi kwasababu yakuti iinswi ikaleti ploti mwili na kumazingira yakwe binadamu ndiwa akosi plotinu mwili anga na mazaifu mavulea mfano anga patwa na magonjwa, mwili kuduma, kulo walaya kwashako kama vivyo na pia insima ikaleti nguvu mwili maana ake ichakulia chakwe wanga chakulia chakwe wanga chikaleti inguvu mwili kumndwino kupela kutumia mala kwa mala na i- ikumsaidia kuombi kazi kunguvu zionsi kwasababu amapela linyi nguvu kuno atadia Insima chia chagulia chenina ninga chagua ukulia insima na matembele, matembele yakasaidia ivi kuleti vitamini mwili na ndiwalolo mmaisha ya kwechila mundu muuntu ndiwakosi vitamin mwili ni vigumu sana ivigumu kani kupatwa na ma na yani ku- kutopatwa na magonjwa lazima asiliwe na magonjwa na namna ya vyakulia vivyo vino vikaandaliwa mfumo wakwe insima yakate kamanzi ndiate kamanzi iyata yamwaniz yai yapat moti ya chemka akula ya kuchemka yatolusu ya kologea, kula yakologea yata yakaili ichemka kwa kiwango cha juu zaidi ndipo naya chemka kwa kiwango cha juu zaid, kula ya kuchemka kwanu ya- ya- ya- yachemka kabisa na manzi yanju kuitika pale sufuria ndi anjukuswa kwanea kwanjukuswa Yatelusu kula yate ruhusu kidogo yaitaya itopota kula yatopota yatopota yatopota ndi yatelusu yazwa akula yakuzwa apo nde nge tayari yafik kwa mda wa kudia yatelu mmvyombo vya kulila vino ya kapelia viyanda yali yaikapa mbali papo ndama ndapa mpalinsima niweno na matembele yate kapa umwima tembe au kwa mongi yanda matembele fuma apwiti matembele yatolivyu ungo, kwanza cha kwanza iyate kasi sifulia. Sifulia winom mtata kamwatela andoja nanda chimu mwima engem sinata manzi yatola mafuta yai yanyingiza kula ya kunjinza mafuta yayo, mafuta yayo pano ya- yatopota kidogo akula pano yatopota kidogo yatulia ndutola ndutu chemboli vitungu uitila ndutu ti tilivi tungu utola kali nyanya zini ache mbola nashekwenu uitila kula vavavo nouitila vi- viungo vyonsi ndikwa mukuli kaloti ndukili na ivyani ndikuli na ya hoho na ya kweuiti landu wanje uku visigi nanu muzwa euku visigi nanu muuzwaili vipye ningo Akula pano vya biwa ningo matembele yaya nutwi yafula wato luwaitela muwene mlisufulia uwi ya wino utu omba utu- utu- utuistilivi uung vivya akula pano mvya omba ndo uge uomba utola matembele ayu uya- uyageuza geuza numuzwa basi tayari mma uwataiya atopota ye akula pano yatopota yatopota yatopota pano walo langati ka mdaa kaomba panu uwatekela uwaepula panu kwepula tayari enge ninsi mutu yanda wate kwa ajili ya yakulia inswi nanzwe kwenu zilito utola nde sefulia ndi ntendo chami teka hapa moto nduteeka hapa mooto utola mafuta ya kunyunyiza panu wanyunyiza na yauku utoli viungu ukatu kato- kato- katok uwaitila mmafuta akulu panu kwitila wanju kusigina nuumuzwa kusigina nuumuzwa kusigina nuumuzwa inswe yengutu utu zifula pano wa zifuli inswi wastoli inswi zize zimtufula wanju kuu kuzitela mumwa mmumafuta na viungo vinutu visigina pano vyapela vikupya utolu uteli insumwumo uteli insumwa wanju kuzi kuzigeuza kuzigeuza kuzigeuza baadae Uwatola manzwi uitila aimini umusunyi uitila musu musunyi uwa kupika vyanji kutopota kula pano walola mdaa wapita panuwa itiliweno panu uitili la umanzi na panu wapele kugeuzi inswi kwamba umdo upita wato ule kivitopota kidogo waepula we panwe kwepula tayari wae- waeikumusa sahani ya kwaumlia itipoti tayari kwaman kumaandalizi yakoti ungaya tayali ukuli chakulia wateka wale, ko vyakulia vino ne muni nga vipendele ukulia ii- ii- iinswi pamoja na matembele vivyo ivyakulia vino ninga pendelea ukulia